Penso che a zigrinatua in scê monnæ a segge uttile primma de tutto pe fâ scì che segge ciù diffiçile fâçificale e dapeu perché a zigrinatua a l'aggiutta chi l'à a monæa in man a riconoscila da-e atre da de atre che presempio no an a zigrinatua. Veddi un pö l'euro no? I çinquanta citti én zigrinæ, i çinque citti no